Ny fantatro izao a, ny isan'ny lokon'ny maso misy de eo amin'ny efatra eo, ao ny miloko maitso, miloko manga, ny miloko mainty, ny miloko volon-tsôkôla, fa ny ankamaroan'ny olona aty aminay moa izany de miloko volo-tsôkôla sy miloko mainty ny ankamaroan'ny lokon'ny masony.